Mobotum adan abowa dze a, nna ͻno mebɛdan egyinambowa. Mebɛyɛ egyinambowa paa siantsir nye dɛ ngyinambowa ho yɛ fɛw na ndͻm dodow noara so pɛ hͻn asɛm. Mbrɛ wosi dzi hͻn ho nyi no mpo ma hͻn ho yɛ akͻnͻ dodow. Sɛ ehwɛ mbrɛ nkorͻfo si nye hͻn tsena wͻ fie a, ngyinambowa tum dzi dwuma beberee, wͻsan so bͻ nyimpa ho ban so ntsi mebɛdan egyinambowa.